Napake diashitnaꞌ pornigꞌ norabarnira badekshikna kuchin ried masien marexo dieroꞌ yoo ni naptiemaꞌ por bekwꞌ xoypakema china narekꞌ riekalor napa kaririemana, chirama noroyoo rakwaldie klama gakwloroyoo chirakwaldima chilatoweng lo to mangw niromaresichute axtaroyoo ching axtaroyoo yinirki shtamachina napa kachebieꞌshinish por nikadoxmaꞌa por nir narakwe nakebekwpake naꞌ wen loguell lio lamarkwalo malabniet nela maxxoo machila norra noriereno matomandad rompakemako kon pan lamiet dii nietrniraba deklam etemnialanonog.